Mi rherhi idu kuma mi ba nuagwhu kose kpu idu nu idu na aduha utɛ mum adzaa icang mi kai gha uboi <noise> dzaa icang mi kaunindzur utsɛr dzur utsɛr mɛn umai awhɛɛ nggu utsɛɛmum to mum iwu whɛɛ duga na su rha adzing <noise> mum iwu duya <noise> ngga stu mum nyanga kose kpum kpu aduya mɛn nu irham mɛn. mɛm khau nu ghɛr abuur ba gbɛr abuur abuur arhɛke mbɔ denu naden naa mɔ knukan aburha mbɔ gbɛr ada adadahambɔ ka wha daha mbɔ ki tsuwa ngɔ ubom kpurkpii ngɔ ku khau irham ngɔ igbaa irham ifarha mem nu gado mem men nu wha ba wha ifarhaha toh ngɔ ku uwu unerha inham nu wɔ men iyisa nga ada toh atɛmɛn mbɔ dza abia men khau na mesuwa mɛm irhama ngo gbɛr adaha toh atesmen ken mbɔ ngɔ ugharha nebu nyango arherhi igharha ko ku jirh duk anang kɛ ngɔ ku zi ngo udɛɛ utsu ikok ngɔ umɔ sosai nu rharhe irhan tsu ikok ngɔ nu khau nu gbɛr abin kuka shi iya anerh ngo agha ashur awekaci ngɔ agha shur anerh ka yoo ku ngɔ agha ashu gha ru borh dzowe izuwa nga mnata atesmɛn ka na ghɛr ada si gha ki yikango don ngɔ wu igbaa irham igbaa irham asis gha ki yikanga ngbaa irham aka tsɛr rarherambɔ aka so za shɔrhanga itsɛrh se ubin ngo ku stu nu borɛ domin ngo ku stu nu borɛ domin ngo khapo ugherha asi korunga ubin to umen kiisei. men iwu na tesmen mɛn mesa abi mɛn ngge mɛn ngge mɛn deyiwa mɛn ki sei sa du mɛn dze ighau ngɔ ba khau irham ngɔ soko nu rhenga

Ta wuri mɛn ki korhi itsɛr tsikamɛn si gorumɛn a gora nggu abok mɛn ba gora gora mbo mbo gha ngɔ ba tarhkɔ abok ngɔ ngɔ tarhe isɛ ba so misungɔ ngɔ ikpowo ba bin ku so kaso umum asi yika yika ngɔ utɛi nerh ijee kpa asei adzee ngɔ ki so ungo ba so nga yiruwa ngo sisei tɛɛ mɛn nggu ibɛn ka rharha anang akɛ mbɔ ka wheemen men tarh uwe naki igumen ifu nasi igumen ubinkusei mɛn tarh uwe igha riwha izerh azerhmɛn izerhdumɛn kei isum uboma ni idumɛn ni tang agbena ni idu mɛn ngɔ ba wu ghepa mbɔ atang agben ghepa tsuka ngɔ bablue nerh ku utɔɔ itserh mbɔ tang atsok tserha tsukangɔ Nga wu. adumenha rabo dumɛn asi goru mbɔ agora ba ikpu yiye ki zerh ada sai mɛn ba nera ka nayanga ishaa buurnga jaka dakuwe domin anegwae agha sai nduya sai duya tɔ mbɔ ayisa mɛn a duya ha mɛn rherhumɛn ko mɛn idɛɛ ishoru unum mɛn na idɛɛ ni vi dzipa moha toh, <hesitation>